Jujur, ngone sebagai nyawa manege modal hidup, nyawa yang jo jujur ua manga kehidupan oka manege jo sengsara, jo sengsara bukan hanya duniaka tapi akhirat oka juga jo sengsara, jadi jujur manege o kia modal hidup untuk wa keselamatan de kebahagiaan duniaka de akhirat oka.